إذا رجعت يعني أسبوع بس أول شي يعني بشوف إذا في أشياء يعني ندمت عليها أو فرص فاتتني، يمكن أعدل يعني بعض القرارات أو أستغل بعض الفرص اللي ما سويت لها شي، كمان بشوف يعني صديجاتي بجضي وجتي معهم أكثر أو إني أسوي مشروع يعني كنت مؤجلته <hesitation> بحاول أستفيد يعني من التجربة عشان أحسن وضعي.